احب البحر صراحة بمواجه وصوته وهدوء البحر واحب اني اسرح مع البحر اروح كذا مع البحر آآ احب اني دائما اكون جالس كذا مستكن آآ الجبال يعني بيئة صحراوية قاحلة آآ لونها غام او او داكن ما فيها ما فيها اي نوع من انواع الحياة يعني. افظل البحر الصراحة